Le coze particulari dël computer coza sun, la tastiera, a ie lë schermo, a ie ël prugramma interno ch'al e, a s'dis software o hardware bo, sai nen coza a völu di comuncue <noise> ma cule li a sun le coze principai, a ie la scheda madre, a dizu ch'a ie la schedra madre che pöle fe tanti travai